ס'איז דא הויל וויט ברויט, ווייסע ברויט, זעמל מעהל, <hesitation> סאוער דאו. נאכדעם איז דא אלע מינע בייגעלס, און באגעטס.